Portugal haste ni nokbar twuibar khe kutung kolomnai tei kwchangma jorao khe kisa kwchango. Dokhin portugal jemon algarve hai jagao khe tungma jora june ni simi september tal jora. O jora khe kutung tei kwran jora tei nokbar ni kutung treesh degree celcius no lai mano. O jarao watui belai kom tei somudro ni telkar nokbar bai hatai telkar wngui tongo. Uttor portugal jemon lisban tei porto hai jagao khe kisa tungo tei nokbar o pochish ni simi treesh degree jora kutung wngui mano. Kwchangma jora khe december ni simi february tal jora tei nokbar o aat ni simi shulloh degree celcius jora kutung wngui mano. Bosonta tei shorod jora kotor khe belai tongthokma jora tei o jorao watui bo wawui mano. O haste ni tongthokma nokbar twuibar ni bagwui fatar ni kwbangma borok rok beraina fai o.